Ka shumë lloje zogjsh, si passerë, qyqja, shqiponja, jaktari, pingun, flamingo, papagall, kanarinë, guf dhe korb. Çdo njëri nga këto zogj ka një habitat dhe sjellje unike.